Ela kú xena jná re juⱥⱥ’ e nɇɇ, jia re juⱥⱥ’ ra e ä’ kie’ dsí náa’ ra e jyn dsire tén sún jmýy kí jia’ nⱥra míí ná jmí’ re lɇ ja ýý ela kö jmýý ela köö óora kiéera jná köö la jïï lɇ bá ja ýý ta e náá’ jú xa <hesitation> jö nɇ jö dse lí juó’ ere ñíráa’ jnáá’ edse li ngý dsiráá’ o e dse mý’n náá’ e jmⱥⱥ jö eajia’ jyn dsirá’ re juⱥⱥ’ra kí exa <noise> kiela’ kie (nosise) mý guíi bá náá’ rá’ jná’ <noise> ajia náá’rá’ jére juⱥⱥ’ra e jé dxó.